Nburu mama zi budu mama ye gam nedumades ka nu ha ma jula ma ma wene budu ogologo Ma nu nde budu kuku oku oku ma alagadiogu Ma subuzu ma gowo ma ye berera ma seneze sene subuzu nu bu obu maay ma wuma, ma dasiri ke mi ya hia ye micy maku ma wene budu ogoloyo nu nu rieme budu bu ka ma ethic ra de chichie <hesitation> o kalu ma, ma subuzu ma ma wene budu ogologo ma mu went yumutokir ehs sule buzu ma yor wu ganagawa ma susbuzu ma gaw ehi badu Ma ku aku ku, ma nu badu olukagu Ma dasiri kem ma yè wene budu ogloge hia dum ma ya tury nu owa ka ma ya. owor y, ma zi awona ma ma guru mpkoma ma wene ku mpkpma ju pay badu ibe zi nbewen mkpomo jui pal badun ibenzi menewe mkpojul pal badon iben si nmatal hen nmowong uam quan ogbaran yo gbalizolu ohon meren n-i chegam ache che mgoga m nhan badon han may magal ndaziriga keen nakpanuchineke keem oboru indo badon mdo modo ketan oboro nul weru owhwere isoku rumuyin dasitabali obo roi rumyin yiri yen isokua ecanna owaka geri boro ikanurun ikanu rumuyin bozon bozon ikanu rumuyin bologu nu ihinnau ye roruogun ihina ye loga ogun wongaquan quan nu yiberu bobuwamel rishi iwoma isoromaker alaberela nu awin yan ye sondabe ralameru mawin yanmakawinyin lyowon quen quan Ndu gam rumu ndumodu ihina nwerum rumu atol nde riyan aru otu yen ruka uomma kaka nuba an be ye zen oro okuku moya nuan wenhia iwai be yen gan nhan moturun oya bo ihunaya nu morunwon nkamakono nwon ke ye rulea kba ikpa akwe jul lbozon ihin abozon bola hanmer izenezenbo zon boyolo omakol oboro inonu izen oro okulau igudonwa mkpoma ela igudonwel ri shi eli emma ya nhan beneshi nu oro okuku iyewen bodom ogolo iykpoma yo sonu onu iyo soya iyo munwon iyo olu nweren ke iya wen iwai oborma igudon we mkpoma neli mi yan nmenga nhan mama ka num nga ma ma zon bodon mama can nu an ma so ndebado ma luogun Oboro sima soya bala mamarun akpa chinke nu bo chineke yesinuel oboya meru nundo rumun ndomodo nnekpa massi no ruman ekpara bodo ologolo nono hen rumun nkpoma no sonu onu ndo modo mayingaba nudo modo kee meyin gaba ohan begin noso ya tan an rumu zimbra rumon gugal han badon rumun bogongugo rumun bozon bozan obo a megerikpa ba obo an nne miyan jri zoyin nde ke zimassin ahan ndomodo mini yin ga maela yim ma ela manuba soganu onu ma ishim nka ganu ba an yonbola guru mkpo ma gudo hole nu eli yo bola sorunu akpan chi neke isoruekpan chine ke ozi nhan iya lazkil owen hanzin wenubudin nu ihinal igudan wari ehin eli biagal pal me si biaga oro tan obo iyeren akwokamiyan zii ebodomodo mayin ga ahim ohamerum babia ga orom maruba ya dazi ri ane yin ehen ndomodo ane shiwiri aneri anu han ehen nayin agwe nhan badon ikala nu iya zon bozou iza bia orom okala iyokoko ibodom mahem nu like lam okoko nliki la ogun nlikita manu ji da ziri i nu tu otu tu kprsiri han beral advice nne rerum oha mo soga ndo modou nne nu adam ye rem ohan mosogal nbro nne si bodou osakwa isan kpaju obokwe l dohiaka ohyizen dohka okaor izen zuubozun yinga nne nkwan bia kasi hin zorunbo zon ohn weren ye ngal nne bet tah <noise> nzongani bozon nben memasi hiweren nhinal sonhan bronu yoma tan oyo bronu oma akila nbekwe iyinal nhan broni oma tan nbia no soboyie zinuoro mayin han mabo roinshi amegai okpal han nuni alikiri ndabodo nde ban biakuruna nde shi nba lkerekere nweren ndeshi mba sonu mba si ni ichen chen ayim bo yin ogoui nde ayim bo ndel kedabari ndel eyin bo ndel lsima ba biakong am nne yin ba ndomodo ndomodo me yin ga ba bo oyo ganu bro ba oma nbe yin ba ndomodo ojor nbe yin ba ndomodo aba yal sen zon bo zon nbe yin ba ndomodo aba gal zon logun nbe yin ba ndomodo ke baga ogbubadon nkakanu ba nhan be mal obro ba oma like mi yan amazin nbra nkwe kwun rumun zin ikera because i happola rumuyin rumayin na zen out side nazen dakuru ndebere owerike alaki bezenga oro ba werun agwu jol oweriken ndeki zongo abuzon ohon merun a yan domeli kpabazi nkwega bezen ikena mmayagasi kpabezen gal ndeki bozon buzo n bobokoko ndeke bologu bohon ibebana yin boho ahen banu ayin ohan merun nhaponganba benezen nu elike kam manu ba kba kba pien bet ohola pien mbekwem bohor mbro mama zibudu okweka azen ikera okweka akpa k pa pal or like kila or like adaziri ofupenum orlikeri ame han nu an ammal mbro mama zin bu don nzenga na ishal magtagal mini nshiga ina wiri nsugana iwon sugana nhan nnezen a a hia od ndumod odoma kom nu mi yan magal na ru rumon ya menu